मानव जीवनके कुई मोल ना हे। मानव जीवन अमुल्य हे। कैसे कह्लेसती मनै हजारौ, लाखौ, करोडौं रुपयाखर्च करत् हैं, जिन्दगी जिएक तहिन, तौ यह्का मोल कैसे होई। ओईने अत्रा मोल दैकेफे नाई बाँचे सिकत हैं कह्लेसेते यह्काते कुई मोले नाई होइल। अब यह्का खास मोल कह्लेस् ते अगर मनै उही अपन जिन्दगीमे बढिया काम कर्ले हे उही हे ओह्का सब्से सब्से बडा मोल। अगर ऊ बढिया काम कर्ले हे कह्लेती मर जाई कुछु हुइ जाई कह्लेस ती मनै ओह्के बढिया अथवा मजा मनै हे कहिके नाम लिहें। ओस्ते ऊ खराब काम कर्लेरिही कह्लेस्ती ओह्के कुई सम्झबे नाई करी। अब ओह्का मोल कह्लेक उही ओह्का कामे है।